Ku tahat midägi tõtõstõ saavutaq vai saiaq, minkaniq joudaq, sis um kannahtusõl väega suur osa. Ku olt tävveste kannahtamaldaq, sis sa ei saaq midägiq.